<noise> Chista, pi mia, è na dumanna rugnusa e sinceramenti <noise> nun sapissi comu rispùnniri. Lu motivu è sèmplici: nun haju fattu mai trattamenti particulari ncapu la me peddi. La me peddi ha pigghiatu suli cucenti, acqua di sdilluvio ma è sempri cca. Certu, tanticchia arripudduta pi l'età chi avanza ma, ringraziannu a lu Patri Eternu, nsina ora pari sana. Perciò nun sapissi dìrivi àutru, puru si sacciu chi ci sunnu pumati miraculusi, pumati idratanti, pumati ugghiusi pi nutricari la peddi sicca chi havi bisognu di acqua e di grassu. Ma iu nun nn'haju usatu mai e speru di nun aviri mai bisognu. Cu' havi problemi di peddi sicca, secunnu mia, avissi a jiri a lu dermatòlugu. E' megghiu nun fari di testa propia. Lu dermatòlugu po dari li pumati giusti pi ogni tipu di peddi e di situazioni particulari.